<hesitation> amun biasanya sehari- hari tu pakaian nya tu ya daster karna di rumah nyari yang nyaman lo <hesitation> mun kaya meantar anak sekolah gin lebih kek besik aja kaya berok, bebaju lengan panjang kaitu. Habis tu pakai apa yo lah kalo kondangan tu kaya baju batik mungkin lah kak kaya gitu aja pang <hesitation> kalo ulun tuh rancak banar melihat di tiktok ulun tuh suka ketuju lawan siapa yo lah selebgram <hesitation> diante- diante anisa atau sasfir tu kan lagi tren banar tu cewe- cewe yang hijab pakai pasmina terus dandan nya cantik keitu nah ulun suka banar kaya gitu jadi kalo ke kondangan handak yang terlihat yang memang keliatan <hesitation> look nya tu bersih cantik jua amun jar orang banjar tu bungas kaitu na mun <hesitation> ulun tu suka nya kaya gitu pang <hesitation> kaya kalo sehari- hari tuh lebih nyaman pakai begamis karulun jua ibu- ibu lah anggapan nya lebih suka pakai gamis kada- kada ketuju yang pake beselawar tu kada jua ketu aja pang.